Aminakà manokana edy fahaizako izy, tanjony pôsy amy jiny àby by io afaka an̈asian̈a n̈asian̈a raha zen̈y taratasy na raha madinidiniky aviô koa zio zen̈y zesitinany. Izy io zen̈y koa tsisy zio karà hitako tsy de tsara oe. Aviô aminjay afaka an̈apitrahan̈a taratasy madiniky ndreky vola madiniky koa zen̈y.